aduise te i̱ ke i ke ye me dugo ipiri kuma i̱ ingi dugo ipiri kuma meme mie i ke tomikiri me anga wari bra-o meme te i yeri yeme ibiya-a o. Miye me te i yere yeme ibiya ba-a ani ibu̱ fukmaba trokogu ani bufuka doki̱ bo ipiriba i ani weri so te gein menji, jein dumo konba iyeriso kuro te ki ibu priba meme te ayeri yeme ibiya te a ke i tomi kiri me anga kuma turoko ju ani bufukama ba, bufuka dokibo ipiriba mie saki i ani weriso te gein dumo kromate jein dumo konte ke ibu piriba i piki iya wome ekwen iyawome prim bebe-e i piki ekwenina priba mi-dumo me te o koin be dumo me bari ani kon ma jein <hesitation> mie ke ani ye mi bra ke ani ye japu dugo ina prim meme iyeriye me iniya bebe-e i ingani te i ekwen te i anike idiki sima te <hesitation> oka-a iyeme meme ibiya i dugo imbo piriba meme te i ke mi erebo ma bai ye ibiya or mi oyibo be i ke mi tubo ma na anga bra ibiya i dugo te bebe-e japu i beba e-e i tie gote oko beba mo. I tie gote mie beba mo or i bii fiye ipiri bia but i bari i ina sin so i bari bii fiye ipiriya i inganite i ekwen na ibiye ekwen te so okoni i bu dikite ebite i tonkiri me anga ba tomi kiri me ke boe bra me jai bufuka te iyeri ibiye mie anga bufuka ani i mo soi i mu ja bufuka bo sowa na krakra i bu ebite ke kala feni tubo obu bebra me orubu diki te owari nama te anga bra me i piki diki te ke iwan ibu diki te anga ba so mie me i mie me ku okome ke tomi na ye mie <hesitation> i ekwen tomi piriete tomi dukuwa bebe-e jai iwerisoba, ani bufuka dokibori nakra-kra i weriso te inga meme ibiya bebe-e ingo inganima imbra pasisi a itekem i inbo beba japu piki emi te iye dugo ina prim kuma i piki okiye inga inbre imiete-o idugoyeme anate-o a okite.